اذا اريد اركب اثاث يعني خاصة اذا شغلة صغيرة اشوف التعليمات الموجود بيها واجيب هاي ال <hesitation> الدرنفيس لان هي اكثر شي القطع مال <hesitation> يعني مالاثاث لازم براغي بالدرنفي بالدرنفيس عفوا واسويها بالشمسه وامشي عالتعليمات الي دازيها